क्यि होल जित् मे बोज् शुब् स फे अस, किबर् मनोर् पोब्लेम्, ने क बे अनेक् ति, अन्न किबर् भबि अस नेग्ये। जरि किबर् हुबिर असे जिक्व हेल्को जदे परो जदे परिम्। ने की दिग्गर् प इस, ने किबर् मनोर् बेलेक् पोब्लेम् असे, ने कमोर् किबर् पो रे असार् पो रे से। प्रुतेले किबर् असे जिक्व, मनोर् मनोर् कोत कोले मनु बुजिप बो। नोह्ले मनेमुन् अथे किले कोद् बुजिप बो। प्रोकक् कोन दिदे मन् त्रुप् से हो बो। सेनेत् हल दोम कमोर् भि है किबर् पे असार् पो जदे मोक्व। मनोर् किबर् परो जदे हेल्को रिम्। जरि मनोर् किबर् असे दुक् किछ्य पोकक् कोन दिदे हेल्को रिम्। थेबुन् बुज लैभुले बकर् बो हि मनोर् दुक् लैभुले भबि ते किले लब्नै। कन् मनोर् पोकक् कोरे ले मनोर् खन् ति हबो। नोह्ले मनोर् दुक् ते किले भबि रे किबर्। जे मो ए तु कोरे बोल गिसेल, ए तु कोरे बोल गिसेल, ए तु कोरे ले भलो ले, ए तु कोरे ने भलो। मनु बेलेको कोले है तुमक् ख्वए कोरे दि बो। नि जे भबि रे किले कितो ख्वए नहि। करन् मनोक् कोले तुमर् बो स्तुतु फुल् खए जबो। नोह्ले तुमि भबि रे किबर् जे मो पुनो हेल्फ् न बोले ले, पुनो एक् वक् बले ने ले। जुमि कबक् पोकक् कोन तुमन् नि शभ् अलो बो। ख्वए किखए कुए बोल गिसेल। नेगे मो ने मो ने बोहे धोकर् दुक् शिक् न होइ।